نفضل التحكم في الحيوانات، لأن الحيوانات بتعبر عن براءة الطبيعة والعفوية، ويكون عندي قدرة على فهم وتوجيه عالمها وتقديم رعاية أفضل، هذا بيساعد على تحسين حياتها وإعادة التناغم مع الطبيعة، اللي غالبًا بنفقدها بسبب التقدم التكنولوجي.